ओवन एक अशी वस्तु आसा जी बेकरस आपली केक तयार करपाक ब खूप वापरता। आत्ताच्या जगा यि सुधा गरजेची वस्तु, पण ती मयेता अशी न्हा सगळ्यांगर, किद्याक तर ती खूप मारक आस्ता आनि लाइट चड खाता। येको टेम्परेचर सेट करपाक सुधा बटन असतात। आनि या बटनांचेरत अमी आमका जया त्या तापमानाचेर वस्तु गरम करु शकतोव आनि खाऊं शकतोव।